Memasak hayam jar orang banjar tu pake ha hayam haruan daging ja yang kada pake ha haging kan kada mungkin jadinya daging tetap daging, hintalu tu jua jadi hayam di- ditukar tu baiknya hayam yang apa yo lah yang kada tiren lah kada mati kemarin lah istilahnya tu jadi masih fresh <hesitation> warna kulitnya masih ada warna pink habang anum <hesitation> habis tu kadada warna hirang- hirangnya warna hijau kan kebanyakan ada yang belalat misalnya mun sudah kena lalat tu biasanya ayam ni anu warnanya gin berubah jadi ada abu- abunya ada hijau- hijau nya kaitu lah, nah dari <hesitation> nukarnya tu dipasar tu ya biasa aja kaya menukar kaya menukar sayur jua <hesitation> amun transaksi di banjar ni biasanya kita nukar sesuatu tu mesti pembeli ni menyambat <hesitation> tukar lah cil kena yang <hesitation> menjual ni menyambat jual kaitu. Imbah nukar dipasar tadi ayam tu bawa bulik sudah pasti kada mungkin kita tinggal dipasar habis tu dibarasihi disiangi dihilangi lemak- lemaknya yang kada baik tu lah istilahnya dibuangi apa nya segala tuh. Nang kaya ceker dibuangi kukunya, disiangi kukunya, dihilangi bagian- bagian yang kita handak memasak lah istilahnya, amun ulun tu biasanya ayam ni dijadikan sop aja pang dijarang dengan banyu dimasuki sayur dimasuki bawang habang bawang putih, disanga dulu setumat ditumislah habis tu dimasuki banyu hanyar ayam tadi di- dipotong- potong halus haja kena masuki ke dalam banyu tadi habis tu ditunggu sampai <hesitation> sampai menggurak habis tu di- dimatikan aja sudah kaya gitu <hesitation> nyamannya lagi tu sebenarnya ayam besanga pang, ayam besanga tu gampang jua lagi meolahnya apalagi <hesitation> dibari ini apa ayam besanga tu nyamannya di- dibari gelapung dibumbui bumbu bumbunya tu sarah ja handak uyah kah kunyit bubuk kah yang nyaman tu ya yang sudah jadi tu nah yang rancak orang bejual besaset- saset tu na pakai itu aja, habis tu di- ditambahi banyu sedikit hanyar diharu habis tu disangai ai lagi dimakannya dengan nasi hangat ai atau <hesitation> ayam masak habang jua nyaman na amun ulun tu biasanya makan lontong. Pakai ayam masak habang nah di banjar tu ada jua lahan nasi, nasi tu diolah jadi kaya bentuk ketupat tapi lain ketupat pang pake pakai ini- pakai daun pisang jadinya kaya buras kaya lontong kaya buras kaitu sebujurnya buras ni kada kada kada di banjar aja ada tapi di makasar jua ada ulun hanyar tau semalam pas kawan bekisah sekalinya buras tu makanan orang- orang bugis jua nah mungkin yang ulun <hesitation> jadi apa merasa bepikir bisa- bisa kenapa orang banjar ni banyak kesamaan dengan orang bugis karna pendatang di banjar ni kebanyakan orang bugis jadi orang banjar ni merasa kaya buras tu gin makanan orang banajr jua sebenarnya itu makanan orang bugis na yang kita kada tau ni sebujurnya ini makanan orang punya orang bugis kah orang banjar kah kita kada tahu tapi <hesitation> ya sama ja penyebutannya buras jua nasi yang ditaruh ke dalam daun pisang dilipat- lipat jadi bentuk persegi panjang lah habis tu dijarang dengan banyu nah buras ini amun dikeluarga ulun lebaran tu <hesitation> buras ni biasanya amun biar inya kada lakas basi tu dijarang aja di banyu hangat na itu dibiar akan aja dirandam handak tiga hari kah dua hari tiga hari tetap aja masih. Baiklah gasan dimakan tu kada- kada kada basi istilahnya.